O ene iso ezeza ile ere <noise> izi ikpe kpegbire kpegbe sai kpegbe ne kpegbi iso kpegbe zeza kpegbi le kpe gbo ere kpegboizi udhe udhegboro udhegbo ove udhegbo esa udhegbo ene udhegbo iso udhegbo ezeza udhe gbo ile udhegbo ere udhegbo izi ogba ogbo gboro ogba gbewe ogbe gbo esa ogba gboene ogbe gbo iso obagbo ezeza ogbagbo ile ogbagbo ere. ogbagbe izi udhuve udhuve gboro udhugbe ive udhuve gbene udhuvegbeo iso udhuvegbo ezeza udhuve gbo ile udhuvegbere udhuvegboni then udhuve gbo kpe udhuvegbo ikpe gbo ro udhuve gbo ikpegbave udhu rogboikpe ene udhuvegbo ikpe gbo iso udhuvegboikpe gbo ezeza udhu vegbo ikpe gbo ile udhuvegbo ikpe gbo ere idhuvegbo ikpo izi udho sa udho zagboro udhusa gbeve udhose gbene udhosa ghe iso udhosegbe ezeza udhosa gbe ile udhogbe ere. udho sagbe izi udhosagbo ikpe udhosagbe ikpegoro udhosagbe kpe gbiv udhusa gbe ikpe gbe sa udhosa gbe ikpe gbine udhosagbi ikpegbiao udhusa gbe ikpego izi ok udho sagbo.